انتي بتخافي من الطيران بس احنا عايزين نروح نعمل عمره فأكيد <hesitation> الغايه هتهون عليكي صعوبه الطريق فأحنا هنعمل ايه هنمشيها كدا خطوات أول حاجه هناخد معانا لبان عشان دا يقلل من ضغط الجو في ودنك بتبقي أحسن إن شاء الله وأنا هبقي جنبك يعني انا هحاول اروح معاكي السفرية دي عشان ابقي جنبك واساعدك وادعمك ان انتي متقلقيش من الطيارة ومن الطلوع والإقلاع والحاجات دي ومتقلقيش خالص، امسكي فيا وأنا يعني هحاول اهون عليكي في الظرف دا وإن شاء الله هتكون شكة دبوس وخلاص راحت